Auma ulapu ureke sabun amoi koa aule loikamar mandi am ureki sabun amoikoa uweu mala malaukepin auwe huoi sabun uhoilesa loipondokem uhasai sabun, uhasai sabun amoi auhoi auhoi sabun luniu lesa loi luma ause kamar mandi siam ulapu'u uamala kalania tahu ulapuam sabunam masuesi masuesine siam terus aulapu au kusa sabun. Aukusa sabun amso aulapu sou spul kahara lapu kara sou baru uakalua umala handukam pasaluao upula ulamun, upula ulamun u pake papiti upakr papiti pake papiayi papiayi mulaka pake kameja atau baju kosi baru auweu kaluar auweu. Jadi auweu am kamar mandi siam aulepiti abisi kalo masoilasu'u yabisa lam peiti siam aura lepiti. Jadi amau heuni hatulohu lesi niarei auma huwoi tolonam aureki kalania maulapu atau mausaitolo loitolonam amoikoa aureki sabun lanianam kalo niam amoi nia sabunam niamoi pohanya sabunam ini amoi koa. Auwe loire am inipin au nipin am loire dapati sabunam toulusa auwe lotu tolunam au kereke kalinia malapu am auri ulapu <noise> auri ulapu siam sou aumala tulu amai sa in ausaitu am sou aulumori sabunam tati nikali umori reiam luti sabun lanianam aumala tulu amoi hulasan auwe ulasa ureki petanaman uloin abisi olu ureke reke i sam sou mala au huleki garis tau ulo au ulo au loisiam au loi reke reke sanam olem <noise> urekelei siam palaem pokonya tanaman oralem abis turus auwelesa atoloni'inam aureke alahuanam tau palam huan aumalanuma huoi loitolonam uluati auham auloti aiunam siam tu tau lasabunam usa tau auem ulowoti au tutu kahara lesa sa siam sou baru auwe uharuma uluninu jadi au uluninu maiyam aulapu soule'e siam sala niam au lapu loitolo nam pake sabunam suson abis saip lesale'e baru auluni loi amai iya jauwe inamayam koinee hasasau siam abis hori kahara absile. Jadi aueu ulapulunam sapunamori nilunia kaloni sapunua niamori nilunia kalo lutuniam tahu koatati maselamalan malasosoleream lareken lamalan barati au halinuma koinee amoikonee amoikoinee brati ausiale. kalo masih ada amoiam iya, kalo masih ada amoiam koa berati amori sabun tau au pupurine'e. jadi siam tapasiam ameioli aka am musti amaoi sabun tahu alapun.